Agọmọ akɨmo neni uwuno agọmọ akana ma asọm ba arre ma no ga dọng <hesitation> so ọbazi ina wa ayẹ ẹnyi warẹ ukpuga ngẹ igọmọ ikana nẹrẹni ina akakẹ ọvẹn inyi nẹrẹni ma agoba anugo ma nọrọ ma <hesitation> agọba ọbazi ina ẹnyi warẹ anugo ma nọrọ ga dọng ọvẹn bi nto edodoro ukpuga ẹnẹp ẹbẹbẹnẹ ẹrẹ ẹkana ga ẹtu ejara ẹtu ọvẹn bi nto edodoro ama ukpuga ato sọọd ọkpọri ere o, ama ukpuga ato yẹ eme ẹvọí ana ọvẹn ma jẹng ato ukpuga ma ana ọvẹn ga ẹgwuwu yẹ ato ẹnana ẹnung ẹnyi yẹ adọn ọnnẹ ama okpuga ato ọsọm ma gwọng wu unung ugọnọ ure no wa ọsọm urre, be ato ukpuga ma ato asọm ma abaẹ anọng agọmọ akana emo nana.